to goɗɗo sakkini walet maako mi hefti ha laawol, to mi hoosi ,aran ni mi maɓɓitay mi laara ha nder may, woodi number maako na jee mi nodda ta mo mi yecca mo?, to woodi number maako say mi hoosa number maako mi nodda waya maako say mi yecca mo, to walaa bo mi yahan suudu radio mi yaha mi waɗa shela, goɗɗo sakkini walet mun to o nani o wara o waɗa bayani ɓe hokka mo, to bo nonnon may waɗay say mi yara ha 'police station', mi yaha mi hokkaɓe mi biya aya goɗɗo sakkini walet maako ammaa mi amda jee moy on so, to o wari tefugo ɓe hokka mo ko ɓe waɗa 'sanarwa'